انا افضل الموسيقى العشوائية علشان بحس بالحماس وبعيش الجو اللي فيه طاقة جديدة. الموسيقى العصرية يعني انا يعني اميل للكلاسيك مش لأ بس اللي فضلها اكتر العصرية فيها حماس وطاقة وتخرج كل الطاقة اللي جوايا واحس ان انا مستمتعة يعني عارفة ان انا اعبر شعور كويس.